fegrunaraðgerðir með fylliefni eru gerðar án alls eftirlits og hafa landlæknisembættinu borist kvartanir vegna þeirra ung kona segir áhrif samfélagsmiðla skýra miklar vinsældir aðgerðanna aukið atvinnuleysi vegna falls WOW og greiðslur til ellilífeyrisþega vegna dóms Landsréttar valda hæstu útgjöldunum í frumvarpi til fjáraukalaga þau nema tæpum fimmtán milljörðum króna að minnsta kosti þrjú

eru látin og sjö er saknað vegna stjórnlausra gróðurelda í austurhluta Ástralíu á annað hundrað íbúðarhús hafa brunnið og óttast er að ástandið eigi eftir að versna þrjátíu ár eru í dag frá falli Berlínarmúrsins og minntust þjóðarleiðtogar tímamótanna í borginni samviskusemi varð til þess að forseti Íslands missti af því þegar múrinn féll á þriðja hundrað manns ræða og fræðast um

um endurskoðun á nokkrum atriðum stjórnarskrárinnar um helgina þetta eru engir heldur fólk með ólíkar skoðanir og bakgrunn

gott kvöld yfirlæknir hjá landlæknisembættinu segir að fegrunaraðgerðum með fylliefnum hafi fjölgað gífurlega en ekkert eftirlit er með þeim kona á tvítugsaldri segir ungar

konur fara í fegrunaraðgerðir vegna þrýstings um að vera fullkomnar höku og

eða undir augu þetta er bara sprenging þetta er orðið svo vinsælt og

svo mikill markaður að erlendir læknar eru

hvað þeir þurfa að gera til

Sif er nítján ára og hefur farið í

tengt samfélagsmiðlum þú sérð allar þessar stjörnur og

ungar stelpur

að vilja vera eins og þær því þær eru álitnar fullkomnar þess vegna eru ungar stelpur að leitast mun meira í þetta fylliefnaaðgerðir flokkast ekki sem heilbrigðisþjónusta og falla því ekki undir eftirlit landlæknis það gera aðgerðir með

hins vegar sem er flokkað sem lyf hvernig er eftirliti háttað með þessum

það er ekkert eftirlit

það þarf að endurskoða lagaumhverfið mjög grátt og jafnvel gloppótt þarna er farið inn í líkama fólks með efnum þarf að hafa eftirlit með því hverjir gera það og hvernig og með hvaða efnum auglýst er að nú sé kjörið tækifæri til að fríska upp á andlitið fyrir jólin en er það það sama að komast í kjólinn fyrir jólin og sprauta fylliefni í varirnar lögum um

var breytt fyrir sjö árum þar segir að alltaf skuli gæta málefnalegra sjónarmiða og fyllstu ábyrgðar nákvæmni og sanngirni samræmist það þessum lögum ég ætla að láta öðrum eftir að dæma siðferðið í þessu að auki

segir í lögunum að ráðherra setji nánari ákvæði um kynningu og auglýsingar á heilbrigðisþjónustu svo sem bann við ákveðinni aðferð við kynningu eða auglýsingar það hefur ekki enn verið gert útgjöld ríkisins aukast um nærri fimmtán milljarða samkvæmt

fjáraukalagafrumvarpi stærstu útgjaldaliðirnir eru greiðslur til ellilífeyrisþega vegna dóms Landsréttar og atvinnuleysisbætur til starfsmanna WOW frumvarp til fjáraukalaga fyrir yfirstandandi ár var birt á vef Alþingis í dag í því eru fjárheimildir auknar frá því sem var í fjárlögum til að mæta ófyrirséðum útgjöldum ríkissjóðs hækkun frá fjárlögum nemur einu komma sex prósentum eða fjórtán komma átta milljörðum hundruð urðu atvinnulaus á árinu eftir fall WOW

í lok mars

stefnir í að verða þrjú og hálft prósent

segir í frumvarpinu og útgjöld til Ábyrgðarsjóðs launa verða sjö komma sex milljörðum

hærri en gert hafði verið ráð fyrir næsthæst eru útgjöld vegna dóms Landsréttar í maí um að afturvirkar skerðingar á greiðslum til ellilífeyrisþega vegna greiðslna úr skyldubundnum atvinnutengdum lífeyrissjóðum væru ólögmætar útgjöld Sjúkratrygginga verða einum og hálfum milljarði króna hærri þar af tæpar sjö hundruð milljónir vegna sjúkraþjálfunar og rúmlega fjögur hundruð milljónir vegna

sjúkrahúsþjónustu erlendis útgjöld vegna fæðingarorlofs hækka um eitt komma eitt milljarð ástæðan er að hámarksgreiðslur hafa hækkað og að fleiri taka orlof leiðrétta þurfti örorkubætur um átta hundruð milljónir í kjölfar álits umboðsmanns Alþingis aukakostnaður vegna nýs Herjólfs nemur tæpum átta hundruð milljónum þá má nefna að kostnaður því fjórir dómarar við réttinn dæma ekki vegna dóms Mannréttindadómstólsins og að fimm milljónir fara í að koma á fót hlutafélagi um þjóðarleikvang í Laugardal ekkert lát er á gróðureldunum sem geisa í austurhluta Ástralíu og yfirvöld óttast að ástandið eigi eftir að versna enn frekar minnst þrjú eru látin vegna eldanna og sjö er saknað

herja á tvö ríki í Austur Ástralíu

og Nýja Suður nokkur dauðsföll hafa verið staðfest í því síðarnefnda og lýstu yfirvöld yfir hæsta

neyðarástandi í gær enn hefur ekki tekist að hefta útbreiðslu eldanna á öllum stöðum þrátt fyrir mikla baráttu á annað þúsund slökkviliðsmanna ein hinna látnu er sextíu og níu ára gömul kona sem lést þegar hún reyndi að bjarga heimili sínu fjöldi fólks hefur þurft að flýja og í Nýja Suður hafa minnst hundrað og fimmtíu hús brunnið gróðureldar eru algengir í Ástralíu en

veður er talið ein ástæðan fyrir umfangi eldanna sem nú geisa síðasta sumar í Ástralíu var það heitasta frá því mælingar

hófust hiti fer nú hækkandi þar sem sumarið er að ganga í garð og yfirvöld óttast að ástandið versni enn frekar

komu saman í Berlín í dag

minntust þessa sögulega atburðar Angela Merkel kanslari

ávarpaði mannfjöldann og sagði mikilvægt að Evrópa stæði vörð um lýðræði frelsi og mannréttindi forseti Þýskalands nýtti tækifærið og talaði óbeint til Donalds Trump Bandaríkjaforseta í ræðu sinni sagðist hann vonast til þess að samband ríkjanna yrði aftur jafn gott og það var fyrir þrjátíu árum þegar múrinn féll þessar myndir voru teknar fyrir þrjátíu árum ljóst var að sprungur voru komnar í Berlínarmúrinn táknmynd kalda stríðsins

og eina birtingarmynd járntjaldsins við uppbyggingu Evrópu eftir síðari heimsstyrjöldina var Þýskalandi skipt upp í fjögur svæði Sovétríkin höfðu yfirráð yfir austasta svæðinu en Bandaríkin Bretland og Frakkland yfir vestari hlutanum þar var

efnahagurinn í vestri var fljótari að vænkast svo fólk úr austrinu sótti þangað í stórum stíl svo mjög að þegar milljónir höfðu brotið brottflutningsreglur austurþýskra stjórnvalda var ákveðið að reisa vegg umhverfis Vestur Berlín í ágúst árið nítján hundruð sextíu og eitt Berlínarmúrinn varð hundrað og sex kílómetra langur og þrjú komma sex metrar á hæð fjölskyldur og vinir voru skilin að og fengu sum ekki að hittast í nærri þrjátíu ár ýmsar tilraunir voru gerðar til að komast yfir múrinn á þessum áratugum tilraunir sem kostuðu mörg lífið á blaðamannafundi níunda nóvember nítján hundruð áttatíu og níu tilkynnti Günter Schabowski talsmaður miðstjórnar kommúnistaflokksins að takmarkanir á ferðafrelsi Austur Þjóðverja væru ekki lengur í gildi fregnirnar komu mörgum á óvart ég er mjög

að tékka á Reuters og hvað við höfðum þarna en það kemur ekki neitt hver

heimsbyggðin fylgdist grannt með gangi mála bæði fjölmiðlar og almenningur því fljótlega var ljóst hve

sögulegur atburður var þarna á ferðinni aðrir fylgdust með úr hæfilegri fjarlægð forseti Íslands var þá við sagnfræðinám í Englandi svo gerðist það þarna í byrjun nóvember að félagi minn í náminu sagði nú er allt að gerast

að flýja frá Austur Þýskalandi um Tékkóslóvakíu

sem þá var og vestur yfir og við skulum við skulum skella okkur yfir Guðni við skulum við skulum fara til Berlínar og anda þessu andrúmslofti að okkur verða vitni að sögunni í mótun ég hugsaði mig aðeins um og komst svo að því að ég hefði bara ekki tök á því að fara því ég yrði að skila ritgerð í samanburðarfræðum kommúnisma og þessi samviskusemi olli

því að ég missti af því að verða vitni að falli Berlínarmúrsins Albert Jónsson velkominn nú hafði fall Berlínarmúrsins mikil áhrif eimir enn eftir af

það er uppi alvarlegur vandi sem er hinsvegar rætur sem eru

snýr að samskiptum Rússlands við sum nágrannaríki og

að skipta þessum samskiptum þannig að allir

ég held að það verði um endurskoðun stjórnarskrárinnar fer fram í Laugardalshöllinni um helgina þar sitja tvö hundruð og þrjátíu manns með ólíkar skoðanir á rökstólum og

fræðast þessi hópur tók þátt í viðhorfskönnun Félagsvísindastofnunar í sumar og tekur fyrir sex atriði sem byggð eru á minnisblaði forsætisráðherra það eru ákvæði um embætti forseta Íslands þjóðaratkvæðagreiðslur og þjóðarfrumkvæði landsdóm breytingar á stjórnarskrá kjördæmaskiptingu og atkvæðavægi og alþjóðasamstarf

og framsal valdheimilda reyndar held ég í öllu þá eru þetta dálítið ólíkar skoðanir hérna inni

sjálfu sér svo sem ekkert að reyna að sætta sjónarmið heldur erum að reyna að fá fram sem flest viðhorf og og sem flestar skoðanir það má alveg búast við því að það verði kannski aðeins meiri ágreiningur í sambandi við kjördæmaskipan og framsal valdheimilda einn þátttakandi kvartaði yfir því við fréttastofu að hann fengi ekki að ræða við aðra þátttakendur um frumvarp stjórnlagaráðs frá tvö þúsund og ellefu um stjórnarskrá og sagði að sér hefði verið bannað að gera það í

hefurðu mestan áhuga bara stjórnarskránni að hún sé sett fram

að jafnræði sé í öllu

allir hafi jafnan rétt forsetaembættið er mikilvægt og svo kjördæmaskipan í númer tvö held ég að mjög mikilvægt að við fáum nýjar leiðir í kjördæmaskipan þetta segir þú búandi á Norðfirði já

það er búið að telja mér trú um það alla vega ég verð að segja ég sakna þess að fá ekki tækifæri til þess að ræða um auðlindaákvæðið það er ekki inn í þessari umræðu hins vegar finnst mér þetta náttúrulega óþarfi það er búið

kjósa um þessi mál þjóðin er búin að segja það sem henni finnst hafa þurft tvö þúsund og tólf mér sniðugt að hafa þetta samráð og fyrirkomulagið eins og það er en mér finnst líka athugavert að velja að sleppa auðlindaákvæðið á hverju hefurðu mestan áhuga ég reikna með

kjördæmaskipan að hafa landið sem eitt kjördæmi og svo kannski líka bara um

til dæmis senda ríkisborgara úr landi eða skylda ríkisborgara úr landi til dæmis og

Íslendinga eiga að vera í eigu Íslendinga ekki erlendra auðmanna þetta er eitthvað sem skiptir öllu máli fyrir Ísland held ég og fullveldi þjóðarinnar baráttan við dýrt og hamlandi ríkisbákn með íþyngjandi regluverk er meðal helstu áhersluatriða Miðflokksins á seinni hluta kjörtímabilsins formaðurinn segir lýðræðið hætt að virka flokksráð Miðflokksins kom saman til haustfundar hér í Reykjanesbæ í dag Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður flokksins kom víða við í ræðu sinni en honum var tíðrætt um kerfið og nauðsyn þess að minnka báknið hann sagði að ríkisstjórnin væri kerfisstjórn sem snerist um samstöðu en ekki ólíkar pólitískar áherslur

segir núna þegar seinni hluti

kjörtímabilsins er hafinn skýrt hvaða áherslur Miðflokkurinn hafi við munum leggja mikla áherslu á baráttuna við báknið vegna þess að það hefur áhrif á svo margt annað það hefur áhrif á getu okkar til að standa undir annarri grundvallarþjónustu bæta kjör eldri borgara og svo mætti lengi telja en þetta er líka spurning um lýðræði að lýðræðið fari að virka betur því að eins og þróunin hefur verið þá er farið að skipta alltaf minna og minna máli hvað fólk kýs því það fær alltaf kerfið yfir sig Sigmundur Davíð segir almenning þurfa að standa undir kerfinu með háum sköttum til dæmis beint

með skerðingum tekjulægra fólk og minni fyrirtæki eigi erfiðara með að verjast kerfinu og íþyngjandi regluverk komi í veg fyrir að fólk geti unnið sig upp og bætt afkomu sína í ræðu sinni varði hann einnig íslenska bændur sem haldið

tólftu öld en sótt sé að þeim úr ýmsum áttum og landbúnaður sé aldeilis ekki hluti af bákninu Miðflokkurinn auglýsti eftir reynslusögum fólks af kerfinu í vikunni Sigmundur Davíð segir að strax fyrsta sólarhringinn hafi borist tugir sagna og fram líða stundir þá munum við taka þetta allt saman og vinna úr þessu til að átta okkur betur á því í hverju vandinn liggur helst kortleggja vandann og koma svo með tillögur til að leysa hann Ingvar

e Sigurðsson var í morgun tilnefndur til Evrópsku

fyrir leik sinn í kvikmyndinni hvítur hvítur dagur myndin hefur farið sigurför um heiminn unnið samtals níu verðlaun og er framlag Íslands til Óskarsverðlaunanna á næsta ári þetta er í þriðja sinn sem Ingvar hlýtur tilnefningu

á hátíðinni Halldóra Geirharðsdóttir og Sverrir Guðnason voru tilnefnd í fyrra og um aldamótin hlaut Björk Guðmundsdóttir verðlaun fyrir leik sinn í

verða afhent í Berlín sjöunda desember umfangsmikil tilraunastarfsemi í matvælaframleiðslu fer nú fram í Grímsnesinu þar er unnið

og kryddsmjör úr alíslensku hráefni sem annars hefði verið fargað í hverri viku sendir gróðrarstöðin að Ártanga ferskar

í verslanir við ræktunina falla til afurðir sem ekki er hægt að nýta sem skyldi og hefur þeim verið fargað fram til þessa

við erum að henda svona sirka tonni

á að vinna kryddolíu pestó og kryddsmjör afurðin verður alíslensk er nóg um að vera hjá Gunnari þessa dagana ekki bara vinnur hann að því að koma á koppinn í Ölfusi því þegar fréttastofa heimsótti hann í Grímsnesið voru prófanir á fullu og hópur kokkanema úr Menntaskólanum í Kópavogi var mættur til að kynna sér starfsemina já þetta er aðeins meira en við reiknuðum með

í upphafi en þetta er allt að fæðast við réðum kokk hérna til starfa til að koma okkur af stað og búa til uppskriftir sem að vonandi landanum líki við eins og þú sérð hérna í kringum okkur þá eru krukkurnar nýkomnar og flöskurnar nýkomnar og kokkurinn er á fullu þannig að þetta er allt að gerast

allt erlendis frá og við fórum til Finnlands og kynntum okkur

spínatræktun þar sem er þrjú hundruð sextíu og fimm daga á ári og var mjög athyglisvert þannig að við erum að breyta hluta af í

komi í verslanir snemma á næsta ári Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður er í Fríkirkjunni í Reykjavík hverjir koma fram í kirkjunni í kvöld hér koma fjöldi listamanna saman

í gærkvöldi hvernig var

gaman af þessu þetta var geggjað þér

nær áheyrendum

gaman og þægilegt og

ég hef gaman af því að spila á píanó einn á sviðinu finnst þér tónlistin þín hafa breyst síðan þú fluttir til Íslands fyrir átta árum

þá að veðri en veðurspár gera ráð fyrir stormi víða um land á morgun og hefur

Veðurstofan gefið út gular viðvaranir vegna hvassviðris fyrir stóran hluta landsins einnig hefur verið gefin út gul viðvörun vegna úrkomu suðaustanlands viðbúið er að vindhviður geti staðbundið náð yfir fjörutíu metrum á sekúndu og á það

við um margar af fjölförnustu

landsins eru ferðalangar sem aðrir því hvattir til að kynna sér vel þær spár og viðvaranir sem

framarar léku á alls Oddi þegar liðin í öðru og fjórða sæti úrvalsdeildar kvenna í handbolta mættust í Safamýri í dag Tindastóll gerði góða ferð í Vesturbæ Reykjavíkur í úrvalsdeild karla í körfubolta í gær og í kvöld var toppslagur í úrvalsdeild kvenna í Frostaskjóli og Gylfi Þór Sigurðsson var mættur aftur í fegrunaraðgerðir með fylliefni eru gerðar án alls eftirlits og hafa landlæknisembættinu borist kvartanir vegna þeirra ung kona segir áhrif samfélagsmiðla skýra miklar vinsældir aðgerðanna aukið atvinnuleysi vegna falls WOW

og greiðslur til ellilífeyrisþega vegna dóms Landsréttar valda hæstu útgjöldunum í frumvarpi til fjáraukalaga þau nema tæpum fimmtán milljörðum króna að minnsta kosti þrjú eru látin og sjö er saknað vegna stjórnlausra gróðurelda í austurhluta Ástralíu á annað hundrað íbúðarhús hafa brunnið og óttast er að ástandið eigi eftir að versna þrjátíu ár eru í dag frá falli Berlínarmúrsins og minntust þjóðarleiðtogar tímamótanna í borginni samviskusemi varð til þess að forseti Íslands missti af því þegar múrinn féll þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða sagðar í útvarpi við minnum einnig á